Ti' yakajan, koó jan ho o on. ti ti ranajan hu u un. nraga kiti nguti, ti tikolo nruu, ho o on. que mas, que mas ujum.